Yo nganagni yiramé khobono nga rondini comme soninké gnaniŋa ni soninka gniramé gna khobono, soninka gniramou épuis a ya gnana doroké khoré, aygnana ŋouno khoré, ay gnana forokho, bon kouko gnana wokoukou makha wo soninkan gniramou nkou na kouwa, bon é samba doro ŋéye, i na ti khapitani, khapitani ŋéye a ya tokhoni samba doro ké kha aussi, bon wo koukou wo soninka gniramouni kouya, yo wathia wo sagué yiramou tanani rondi, kenké kouno kou makha golgna gnokouwa, golga gniramou wo gui rondini, kho santhié yiramou nkounkou ni kou béni ngadi koŋandaŋa. A fo kanankéni doroké khoré gna, doloké khoré ké yani a na doloko lémmé la wouré. a di ŋouno adi koufouné, yo wo santhiéne ti kouwa yo yogoni kha santhiéné ti samba doro nbana. bawo samba doro ké yimmé bé guéni, o gni forokho lona wouré kébé ga rona wouré <hesitation> a nthiondomé ké ga nokhou i na féyi i nati kendaŋa sédi nthiondomé. kéŋa a wa awo yiramouŋa koussouna na yiramou nfaranporondi tane, wo gui rondi yo soninké nké gniramouna kou wa.